Ireto avy ny karazana vorona fantatro. Ny voromailala, vintsy, maritaina, akanga, ny akoho, ny ankoay, vorombola, <hesitation> ny fody, boloky, fiandry voditatatra, dokotra, gana, vorontsiloza, <hesitation> fandiorano, hitsikitsika, tsipoy, <hesitation> goaika, vorondolo.